﻿Jukureivi jae kua Filipina peguareta jembiu kireiko aipo se <hesitation> aguiyeave kia jei se kua ko jae jokotigua tembiu Filipina jeiyave ipuere aikua jare mbaetivi aesa mbaeko jaereta jouva jare jaeko jaereta ma ipuereta jembiu ipora supeva ani jegatu supeva <hesitation> zo ani vae uru ani oparte mbae, jokua se mbaeti aikua keigui kua tetava jare se puere vi jae supe kua itembiu jae ma ikavi